Anyama yanua kava ya yakuka tuku usiku yae aa ngata ayapa wakwanza asimbwa, simbwa usiku akapela ali macho kutokana na kwamba akapela kulinda imali zitachibiwa kapela kulinda ivie ntu vinio binadamu wateka vitachibiwa mfano ndeza walola ngati ngoombe, ngati inkoko na vintu vinina vino binadamu kuperali navyo. Munyama mnina ak aweno asungura sungula akapelali machu mda mnyama mnina akalulu mdaa wa usiku akapela alimacho kutegemea na kwamba kupela pwa makuli akuli cha kulia pwama kupela akoo nsha muweweina <hesitation> h mnyama mnina ingombe, ingombe mbusi kapeleli macho kutuokana na kwamba pamwi kupeli kuomba ikuwiwi ikuo liusi kukwene mnyama mnina, mnyama mnina